So a ñoƴƴi buton tan hinnoto ana yirditoo. Ana yirditoo ko yirditittoo ko ana ɓuuɓina, ana ɓuuɓina seeɗan seeɗan faa ɓuuɓa. Ɗe kulle e hono muuɗun kaa fuu, non woni no gollirtee e anndal an. <hesitation> Ɗun wanaa wiide ɗun woni ɗun fuf ka. Kaa ɗun mbawmi haalde e sifa majjun.